Fomba <hesitation> fampesana lafaoro ndreka a, lafaoro machine mandeha amin'ny courant mi izy io ,de izy io koà azo andrahonao gâteau agnatiny zany zany tegna ma tegna hoe mampiavaka ananjy io, de gâteau le patina gâteau zany atsofokanao akagny fogna de tsindrianao fogna bouton amin'ny lafaoro igny a de izy mamita i ambiny hoe <hesitation> vaohandro sa tsy vaohandro.